<hesitation> kechamin ana ko kekanyitin kongiro nekararan. Kokar kopo kokoko kokekanyitin koki nepoin nekararan konyit. Konyit ko akot ngiwe olekewe ko kokararan konyit kosir ikaranitu. Amuu ni yewe aat kimwa ngiwe sing'alal eng tait ap piik, anan imwaa ng'alio kochang piik, kekanyitin amuu ngaliot nekemwaa koamu kikonyitin. Konoto ne neteleli akot ngi i imwa kokake kekanyitin kele kamwa, chichoo ng'alio nengoepit chii kokaron, kokere kole oyee nito nikesupii seke kemanda. Ketek itekisot kokakimwaun kelechin kanyit.